﻿Ezi enanga tuzisaanga mu kanisa mostly, <hesitation> ekanisa nkazinu ezabakatoriki hamu naaba protestant nabo, naaba advent osanga baziine, nikiba kiri nke’ekibaho kireihire, nikiba kiine amapeesa, buri buri ipeesa niriba riine eki ririkumanyisa. <hesitation>